Ireo zava-manitra avy amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo zao tiako ampiasaina zao a: <hesitation> paprika, origan, curry, misy an'le hoe herbes de Provence koa, ireo manko zany no tena hitako amin'ny fahitalavitra ampiasain'ny vazaha de mba tena hoe tiako ampiasaina koa le izy satria tsy misy aty aminay.